قراءة العقول علي قد ماهي ممتعه بس هتجيب الهم والقهر ان انت هتعرف الناس بتفكر في ايه فأنت انتقل لأي مكان وسهل علي نفسك علي الأقل هتهرب من الناس احسن ما تبقي عارف زي فيلم <hesitation> الحاسه السابعه الفيلم دا ابسط اجابه علي السؤال دا، ان انت مش هتبقي عايز تقرا العقول.